Este nja iin nja iin este, yutan taxhita yó chi este njayuu moya chindu este iin nda'a nda'a nuu taví xayuan yonda xhitá ho xukuxa'a yo'ó iin ñuu nja ko va'a xhini yuu kanxao kuu xa'a vax tenii ninja ndaxhita yo'ó yuu xan ndola vée, ndekuu yaxhita yo'ó ho vée ho iyó va'a xa'a kuiin iin iin yuxen ndexhitá.